पहले पानी मा भगेलियाँ अपना हाथ पैर फिर तेमा थोडू जन साबुन लगें हाथ ढंग रगडि-रगडियाँएक दूसरे बिटिन और तब कृ ते तब तेते साफ पानी बीतीं धो लिया